Un bɛ zun be cururu ma woro kore-di-sid sia wa mɛ biyɛ un onni zun oro ba ma ba shiniwara ba wian a ni zun ba lowɛ a'o yi ro oma dɛmu ba'a ni nɛ ba ta tonu na ba ta tonu na ba nupɛ yan tamia wara na nupɛ we sɛ ma mi mi wura